أنا لا أفضل أن أكون لا موسيقار ولا رياضي. أنا أصلاً ما أحب الرياضة ولا أنا أحب الموسيقى. أنا وش دخلني بالموسيقى؟ ترى، أنا أحب الكتابة، أؤلف الشعر، أكتب القصص، أقرأ الكتب. لكن الريادة والموسيقار، <hesitation> يعني الصنفان أنا ما أحبهم أبد ولا لي علاقة فيهم. يعني نادرة جدا.